हटोडी कील लकडी में गुशाओना कर लेन अच्छी ताकत से उपर दबाव डालना पड़ाज़। जब हटोडी का सीरा उपरी सीरा पर कील का उपरी सीरा पर जब हटोडी मारज तो वो जोड से मारना पर वो कील लकडी का अंदर धीरधीर गुशती जाएज। जितनी बार जोड से ताकत लगवता जाएज वो अंदर जाती जाएज क्योंकि लकडी पर जो दबाव पड़ज उससे लकडी फटी जाएज और वो ठोस पधारतम कील गुशी जाएज। अगर हतोडी सही तरीका से मारज तो कील सीधी अंदर जाएज और मजबूती से वो जमी जाएज।